සාමාන්‍යයෙන් වංගෙඩිය කොටස් දෙකකින් යුක්තයි. වංගෙඩියේ කොටන කොටස සහ මෝල්ගහ. එතකොට වංගෙඩියෙන් දෙයක් අඹර ගන්න ඕන වෙද්දී ඒ අදාළ ද්‍රව්‍ය වංගෙඩිය ඇතුලට දාලා මෝල්ගහෙන් කොටන එකෙන් තමයි ඇඹරීම සිදු කරගන්නේ.